تصور کٔرِو زِ اگر بہٕ بسہِ منٛز سفر کران تہٕ بہٕ چھُس بسہِ منٛز بِہِتھ، مےٚ وُچھ اکھ بُزرگ نفر یُس سُہ بسہِ منٛز کھڑا چھُ۔ مےٚ ووٚن تٔمِس سیٹَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ تِکیٛازِ تُہۍ چھِو اکھ بُزرگ نفر۔